बस हर एक गो यातायात के साधन है। बस में कोई भी व्यक्ति ला काम बुता बर कहीं जाना है। बस सस्ता और अच्छा परिवहन है ऐसा मन एक राज्य से दुसर राज्य जाना है या एक जिला से दुसर जिला जाना है। तो बस के माध्यम से जा सकत ही।